ठेलागाड़ी को प्रमुख सिद्धांत एक होत है कम प्रतिरोध और एक होत है रोटेशन। इमे एक या दो पहिया होत होंगे। जो भारी भर को ढोन मा मदद करत हेगो। जब ठेलगाड़ी को धक्का देत होंगे इंसान लोग तो पहिया घूमन लागत होंगे। जिसे की भार को खीचन की जो प्रक्रिया होत है वो बहुत सरल और आसान हो जात हेगी। ई प्रकार ते पहिया को घुमावन ते घर्षण जो होत है वो कम हो जात हेगो। जिसे की कम प्रयास करन से भी भारी वजन इधर से उधर ढोन मा हमे बहुत आसानी से मदद मिल जात हेगी। और हमाओ काम बहुत आसान हो जात हेगो। एके अलावा ठेलगाड़ी में वजन को समान रूप से वितरित कियो जात हेगो। जिसे की वाहन में संतुलन बनो रहत हेगी। मतलब कि जैसे की आगे के साइड में हम बहुत सामान धर दिए और पीछे कम रखें। तो आगे की तरफ गिरन की भी डर रहत हेगो। तो हमे सामान बराबर रखना है पूरी गाड़ी में। कही ज्यादा कही कम नहीं रखना है। इसे की हमरई गाड़ी बहुत आसानी से चल सके और गिरन के आदर भी बहुत कम रहत होंगे।